To mɨ shawara nə rin <hesitation> ka makɨnyi bwangəgən amma mbagɨ barə ko nyiuwakɨnma shawarai ndaga wɨh kam hɨn ka maɗkɨn hɨn daga hɨn ba nyi wakɨn naginɗ hɨch monɨnɗ maina nza bari tsappi hɨna nza ujiji nggɨ tsappingəkin nda kina nza ujiji nggɨ suwa suwachi gam hɨchi tɨchi huɗə ujiji nggɨ su wa suwachi tɨchi huɗa uɗiuɗi yenəə həkin ka woikɨn a rɨgwa hɨmɨn ka ɗaɗa tɨkɨnkɨn hɨmina mond udi wa nəə hɨkin hɨchi ma huɗachi uɗi ngəu ahɨkin ka woikɨn a rɨgwa hɨmna monə kai uji wonɗɗ ku uji a tsappi aki huɗachi so daga hɨnɗ frkɨn hɨnɗ ba nyətət hɨcha moni aina nza ujiuji tappi ujiuji kuma ko hɨnd ka dzɨkɨn a wa a hɨnəm naha ɓarin hin kin ahɨnəm ɓarin a rɨgwa ko lɨgalo hɨchim ka dzɨkin ndasən tsamagatɨna hoɗəngən mahɨna kɨrdi a hoɗə a hagən to hɨchi ni moninəchi maina nza uji tsapi nden nəkam ma hɨn hɨna ka gɨrkin fɨtən nətsu hɨcha vallitine hɨna nza aki kala sə ba kala sə moninəchi kə gainə hɨnə ka gokɨn kala səə moninəci hɨnə ka gɨrkɨn hɨnə ka gəkɨn. To mə nətsu khicha mo kɨn kama gɨrin mbuɨn a dɨməə a makaranta hɨna dɨməə a makaranta <hesitation> nji makarantaine hɨkina monə malɨmə makaranteine hɨcha moninə hɨna jangi hɨna nza ujiji tsapi maina nza nji feko fɨtə aki nətsu fito ka vallitinekin ndɨɗa ngə nətsu hɨnka hin madiməə hina makaranta nə kam ndiɗa yakechi hɨmna iyalyatinə hɨmɨna moninɗ maina boye fite ndɨ dɨ gonga mai na boye fɨtə fɨtə hɨchi njirɨgwan yeso hɨchi nji rɨgwan ndɨ mbɨrkɨn hɨchi nji ndɨ gonga nətsu maina boitɨn hɨchini rainə dzɨkɨn a ha fɨtə achi tina uya gi aki tinə dɨməə a ha fitə acchi tina uya gi aki tinə dɨməə a ha fɨtə ama achi hinəm gə sə tsapəhinəm boye fitə dɨ gonga hɨchini rainə hɨna dɨməə aha fitə hɨna dɨməə kaha nzongainə aha nda fɨto nda yeso mannə tsu ma hɨn a makaranta hɨna hɨna makaranta hɨna din ka hutu hɨn ka hotu nə kam hɨmɨna barani ayam nji ayam bwayamɨn fɨto ayam gamɨn bwayamɨn fɨtə aki nə tsu shawarane vimin ka boye fɨtə to mannətsu. Ayam achi mɨndən mɨ boye fitə rəgichi pikɨn nggɨ mbɨrkɨn aki nətsu hɨna fa hɨna boye kuma hɨchimɨ valleti ka nzakɨn uɨchini ma kakati nzakɨn ayam nəə njin nggɨ nəəgən atanda vɨmɨn maya tə'ə shawara tɨn nana nza ayam nəə ndini nəgən amma mafa in monkɨn həchi nji ndɨ mbɨrkɨn tasə ma dza a hagən ata dɨ tosə, ma dza a ha fɨto ata dɨga hagən so hɨn mɨ boitin nətsu hɨn mɨ intɨn hɨmɨ boytɨn kuma hɨchi ka vallidikin ha dɨkɨnə, ku ma gɨi shina tsama makin hɨchi ni hɨchillnji gonga hɨchi nə kuma nji rɨgwon ata dɨgahagən tasə ha dza mɨndən ko mɨndan mɨ mbɨtə achi tasə yeso ndagən tɨchi din a hɨmwachigɨ fɨtə sai dai a ɗuwo dzachi kuma hɨnnətsu hɨn mɨ nggɨlə monkɨn hin boigɨn yeso har mgbəchic pikinyi.